التاريخ كذلك من المواد الأساسية التي يچب آآ أن تكون كمادة أساسية في المدارس علاش؟ باش باش آآ الصغير يتعرف على تاريخو يتعرف على ماضيه. هو اللي ما عندوش تاريخ ما عندوش حاضر يعنى يچب يدرس تاريخ بحذافيره كي منه يعتبر منه ياخذ الدروس منه.